<hesitation> par ic̲h̲ixkwaꞌma ti ngid tiene ke guꞌnn mbima ngid loxgana tiene ke pechug chen ngid ic̲h̲aꞌ, ic̲h̲aꞌ per lo pechug knu chopugo xc̲h̲aꞌ ngol tiene ke xchugmuwu c̲h̲ak xdedu lo prens c̲h̲ak nlasu, dzekna xka c̲h̲ak kwadrado o c̲h̲ak redondo dzekna lëꞌwu c̲h̲ak dzekna c̲h̲ots rin c̲h̲ots ic̲h̲ë guꞌn par gaku mpanizar ngow xkë lëdu dzekna lëꞌwu sia xgeꞌ, xka mod dzekna c̲h̲ak c̲h̲ixkwaꞌma tib poyo enpanizado.